Amin'ny firenena misy anay ty zô an de tomobile miditra aketo farany lafo de hoe aminy un milliard deux cent millions ariary akeo, de ny tomobile efa miasa aty ndreka made misy trois cent cinquante millions ariaryi, misy de quatre cent ariary